Fariparitaña fomba famokahañy gitara feo. Tendreñao amy taña havia miaro taña avaña zañy taliñy iñy da miovitsovitsy amizay ny taliñy da iñy mañajotso feo lasa nôty.